Otshimaliwa ota tshi vulu okulanda enyanyu shaashi, ngeenge owuna otshimaliwa, oto vulu okuha naampa waala, ngweye oto vulu okwiithana ookuume kohe, muka kale ngaa peshala lyontumba mpa mwaala oku kala, tamu ihuvitha ngaa nawa, tamu vulu okulanda okunwa kweni, tamu ihuvitha ngaa nawa, tamu landa okulya kweni, okulya kohe hu waala mos muli ngaa nokume kohe, oto vulu wo okwiithana aanegumbo yohe muhe peshala lontumba, muhe nande mo- mo mu keende nande omeesitola, mukalande ngaa iipumbiwa yeni yomegumbo niinima yeni yokuzala, ngeenge oto, nge owuna otshimaliwa oto vulu ithewe wuka naanegumbo yohe kowambo, muka kalemo ngaa muli, toya uvitha ngaa nawa toya landele shi yaala, ngweye to, muka celebrate, muka kale ngaa pamwe muuvite enyanyu nena. ngenge owuna otshimaliwa otshimaliwa oto vulu oku kala to kwathele otshigwana ngashi tshaala, to vulu okutshi kwathela ngaa mpa tsha pumbwa ekwatho, shaashi ngweye owuna otshimaliwa lela, ngeenge owuna otshimaliwa oto vulu okulanda ngashi waala, oto vulu okulanda ehauto lohe nenge to landa ngaa iikutu yohe. iizalomwa yohe yoku zala kolutu lohe. niikwa thitho longo yohe oto vuluokulanda nawa niikulya megumbo, shee ike wuna otshimaliwa, omwenyo gohe ohagu kala ike guuvite nawa.